Khodar inani sahan kabaka <hesitation> adlikani momkin irennani batatisek, o kosako, jazarikolog sahanika adlosi tani wakoni fasolia daisiko <hesitation> jazariko, kosako <hesitation> toskotigoni aswadiko, kosako, batatisekolog weka.